Indonesia ni ɗo mari al-ada ji sosai, al-ada ɓe mari ɓe ɗo mari ɗemle ɗuɗɗe, bo ɓe andi ɓe, be waɗugo kare watugo, kanjum on al-ada maɓɓe, ɓe ɗo waɗa al-ada je gamarle kala karshe ndubu pat, ɓe ɗo waɗa al-ada hautugo nyamdu ɓe nyama, ɓe waɗa gamarle, be bo ɓe ɗo andiri be dina sosai ɓe ɗo mari dina ji sosai ha pellel mai.